ඇත්තටම මගෙන් ඇහුවොත් <hesitation> අලුත් අවන්හලකටද යන්න කැමති ප්‍රියතම අවන්හලටද යන්න කැමති කියලා <hesitation> මම අලුත් අවන්හලකට <hesitation> යන්න කැමතියි. ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් අර <hesitation> හිතන්නේ අලුතෙන් දැම්මහම ඒ තැන ගිහින් කෑම හොඳද <hesitation> ඒවා බලන්න ටිකක් කැමතියි. දැන් ප්‍රියතම අවන්හලක් ගත්තොත් ඒකෙ තියෙන <hesitation> කෑම <hesitation> එක් වර්ගයක් විතරක් <hesitation> තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් යම්කිසි සීමාවකටනේ තියෙන්න පුළුවන් ඒ අවන්හලේ. ඉතින් ඒක එක සැරයක් <hesitation> භුක්ති වින්ද නම් <hesitation> කීප සැරයක් භුක්ති විඳලා තියෙනවා නම් ඒක <hesitation> හැමදාම ඉතින් ඒකටම කැමති වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් මම කැමතියි <hesitation> අලුත් අවන්හල් දැම්මහම <hesitation> ඒවටත් ගිහිල්ලා ඒවල කෑම කොහොමද කියල රස විඳලා <hesitation> බලන්න. මොකද එහෙම දැන ගත්තහම අපිට අනිත් අයටත් කියන්න පුළුවන්නේ <hesitation> ඒ තැන හොඳයි <hesitation> එතනට ගිහින් බලන්න කියලා. ඉතින් <hesitation> මම ගොඩක් විට කැමතියි <hesitation> අලුත් <hesitation> අවන්හලකට ගිහිල්ලා <hesitation> කෑම <hesitation> භුක්ති විඳින්න. ඒකෙන් <hesitation> විවිධ අත්දැකීම් ලබන්න <hesitation> පුළුවන් කියල <hesitation> මම හිතනවා. ඒක තමයි <hesitation> මම අලුත් අවන්හලකට කැමති.